ذات ليلى كان الموسيقار جالس يعزف تحت ضوء القمر، وفجأة سمع لحن غامض يأتي من أعماق الغابة، توقف عن العزف، وأتبع الصوت بخطوات مترددة، وصل إلى منظر اللحن يجد ألة قديمة تعزف من تلقاء نفسها، كأنها تدعوة للعزف معها، بدأ يعزف وعندما إمتزجت الألحان أضاءت الغابة وكإنها تحية من جديد كان مرة رائع.